فیلان دنړې تر ټولو لوي حیوانات دی چي دوي یو ځانګړي اوکلک پوست لري آ او همدارنګه یو رکم پیپ چي دوي دخولې کار تري اخلي دهغه پیپ له طریقه دوي اوبه څښي، خوراک کوي ،اوخپل احساسات هم دهغه پیپ له لارې چی داسي یی انسانانو ته ښوروي آ څرګندوی نو په ټوله کی فیلان مینناک حیوانات دي